Kua tembiporu jaevi ikavigue ñanoi vaera ñanereta rupi, kuako ikavi yayapo vaera mopetï jugo, maenunga kua frutoretagui, jukurai yambo ɨ vaera, jaera kua ikavi, ikavi kua tembiporu opaete ñanoivaera